Nin lulchxímah guda´uhn na’h shpidza ya este ghibui lohn chxíchxi chxíbi bwinan chxíchxi gudzo´baluh tuhbi gi´dzu la´nh gi´dzuchxi dzo´ba lóh deh. ya che´he shchxiadxú lohn che’he dxíchyu, bachíaah ya mas chiopa hora ru’nan durar dzo´ban loóh deh par ga´yihin chin ga´yihin chxíchxi cuéh luhn cun. tuh gu´dxaruh shdáclun la´nh tuh platuh chxíchxi che´nehlu ga´uluhn lóh mueh´dsha dzo´bahlu chxíchxi gu´guh yiluh tuhbi dhxín nya par ga´uneluhn cun. guéhta ra´une bwinan ya guéhtachxi nuh guéhtangudzi ra’can lóh tablu guéhta ya guéhta na bwin guéhta biada racan cun náaha bwin lóh dzíyih buéhc bwinan. gahpalum ya chxíchxi rdzi´bahn lóh dzíyih chxíchxi buéh luh cóhba lohn tin par ra’ca ra’yiin